<hesitation> Bunday vaziyatda men albatda ob-havoga qarayman. <hesitation> Lekin ko'pchilik vaziyatlarda menga shorti kiyish <hesitation> afzal hisoblanadi. <hesitation> Lekin shunga qaramasdan <hesitation> qayerga borayotganim yoki qayerda turishimga qarab tanlovimni o'zgartiraman. Sababi <hesitation> noqulay vaziyatlardan qochish <hesitation> o'z xoxishlariga nisbatan yuqoriroq turadi.